एक ताती हवा से <noise> चाल बा हालों गुब्बारों रेवे। उमें कई हे के मनक बैठे मनक उड़े आसमान देखे। ऊ खुल्लो भी रेवे उमें थोपली के नई से रेवे। ऊनिये छावे जा ही ले जा सके ऊ ताती हवा से उड़े <noise> उमे गैस सिलेंडर लगयो रेवे जीमे वे आग बाल देवे। जिसे ऊ उड़तो रेवे उमे जो मानक बेटियां रेवे वे घूमता रेवे देखता रेवे अनंग उनंग। जाड़ी जाड़ी उन से बण ऊ गुब्बारा में रस्सिया भी बन्दी रेवे। वा थोपली रेवे ही हे जीमे मनक ऊबे ओर आस पास को नज़ारों देखता रेवे।